لا أفضل إستكشاف الفضاء يعني الفضاء مليان أسرار وكل يوم بتكتشف فيه كل شي جديد، المحيط في كمان عجايب لكن إحساس إنك في الفضاء يعني ما في حدا غيرك تعطيك شعور إنك في مكان غير مأهول وكل شيء أمامك مجهول في مغامرة إنك تستكشف هذا المكان من جديد وتشوفه.